Mexicope jaeko oyoaviavivino oime <hesitation> oajaete otini, oajaete jakuvo, oajaete yeye arakuvo, jare oimevi iroiva jare iroetekatu ouvi kua tëtape jaema kua yande opa oyoaviavi reta jaereta iclima